Kelele tairima injisababisha niherwa ilalaa iwe muda wowoshe ni hirwe ipata marioo. Kole aghire itukio lidokerie maeno gha hawihi. Ah nkole aghire va- le- vandu vanywegenja huki tavo vyakairapho kana kole haghire itukio loloshe lirukerie maeneo ghaweiweho handu nikei nyandu ndeirima igura nario.